चीन दुनिया में तीसरे नंबर को सबसे बड़ा देश है। जाय की आबादी सबसे ज्यादा है। और एक ही आबादी भारत के बराबर है। चीन में या बहुत अनोखी परम्पराएं हैं। जय माता एक परंपरा है। जय में ते चीनी लोग आम तौर पर बेनमिन नियम जनम के राशि वर्ष पर लाल अंडरवियर पहनत हैं। यह उनके माता द्वारा पहनाओ जात है। वई का मानो है कि जो बारह राष्ट्र चक्र वर्ष में चक्र वर्तमान वर्ष है। वई के दौरान लाल अंडरवियर पहनने ते वर्ष में दुर्भाग्य से बचचो जा सकत है।